Àlso... ìch hàb e Schokolàwegge gässe. Ùn e schwàrzer Tee mìt Zitron getrùnke.

Es ìsch November ùn s'Wetter ìsch trürisch. S'ìsch viel Näwwel momentàn. Ìch sìeh miner Gàrte. Ùn ìn dem Gàrte sìnn Baam. Ìm Nochbers Gàrte au. Ùn die sìnn gä... d'Blätter sìnn gäl. Ùn Rot, ùn brün. Es ìsch Herbscht

mer fàhre gern àn s Meer ùn hauptsächlich in Frankrich

Mìr nemme ùnseri Hùnd mìt, we'mr eriks ànnefàhra

àlso ìsch bìn ìm a musik Veraan denn ìsch spiel bàss clarinette

Mues m'r unbedìngt aans vùn denne drèi schwàsiere ? Ìch weis nìt, ob ìch Luscht hàb, fer àlles ze wisse, odder alles ze sëhn vùn de àndere Litt.

mr han hauptsächlich euh gràss à klaner weijer mìt koifìsch mr hàn a tànnebaam hìnte ìm gàrte mr hàn a pàar tuya ùn ànderi zeer baimle a klaner àpfelbaam à klaner kìrschbaam ùn à pàar roosehecke ò nòr ànderi dò ùn dert klani blemelehecke

Aujourd'hui il faid froid et brumeux et le brouillard ne veut pas partir

Àlso zeerscht datt-i dìs Geld ùff minni banque brìnge, dann ìch wìll mr euh... de... die Sàch gemìetlich ìwwerlaje. Vìllicht oe die Weltreis màche. Odder vìllicht a ùn... màch a scheens groses Hüsböje, mìt'eme grose Park ùn mìt'eme Schwìmmbàd, ùn mìt Personàl, dàss i nìx màche brüch. ùn dànn säh'mr wittersch.

Ja... Vìeh hàà-mr. Mr hàn zwei Hùnd, zwei kleini Chihuahua.

esch hàb nor ìmmer Schölmeister oder Professer welle wäre un bìn's aw wore

Mini greescht Hoffnung fìr d'Zukunft... d'Zukunft ìsch nemmi so, so làng. Dìs ìsch so làng wie mejlisch g'sùnd bliiwe, saawe m'r ohni, ohne grossi vewehsching.